نفضل أني تكون عندي القدره على قراءة العقول علاش لأني نحب نحب نسمع أفكار الناس واش يقولو عليا، نحب نشوف الناس ليحبوني و لي يكرهوني و ليتمنولي الخير و ليتمنولي الشر، نحب نشوف الناس لقريب ليا واش راهم يقولو عليا، و نحب نشوف الناس لصح صح ناسي.